maðurinn sem grunaður er um að hafa orðið hálfbróður sínum að bana í Noregi var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald nú undir kvöld hann á að baki fjölda ofbeldisbrota hér á landi persónuvernd hafnaði í dag ósk lögmanns fjögurra þingmanna Miðflokksins um frekari gagnaöflun í

upplýsinga frá fjármála og símafyrirtækjum vegna kvörtunar þingmannanna um tólf hundruð flugferðum hefur verið aflýst í dag og í gær vegna verkfalls flugmanna SAS flugfélagsins samningaviðræður ganga illa nýjasta sló aðsóknarmet um allan heim um helgina áhorfendur greiddu samtals hundrað fjörutíu og

sjö milljarða íslenskra króna í aðgangseyri sást undan ströndum Noregs um helgina með belti um sig miðjan norskir segja hann líklega þjálfaðan af rússneska hernum Rússar kannast ekki við að hafa njósnamjaldra á sínum snærum

gott kvöld mennirnir tveir sem voru handteknir vegna morðs í Norður Noregi um helgina voru leiddir fyrir dómara nú undir kvöld maðurinn sem er grunaður um að hafa skotið hálfbróður sinn til bana á að

baki langan sakaferil grófra og ítrekaðra ofbeldisbrota hann var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald og sagðist una úrskurðinum mennirnir voru handteknir laust fyrir hádegi á laugardag snemma um morguninn hafði borist tilkynning vegna

við hús í bænum

og þegar lögregla kom á staðinn lá maður alvarlega særður eftir byssuskot maðurinn Gísli Þór Þórarinsson

fertugur sjómaður lést þar af sárum sínum lögreglu barst ábending um tvo menn í þorpi í nágrenninu stuttu seinna og voru þeir handteknir þar sá sem grunaður er um að hafa skotið Gísla Þór er hálfbróðir hans Gunnar Jóhann Gunnarsson Íslendingur á fertugsaldri sem býr líka í

hinn maðurinn sem var handtekinn er grunaður um aðild að málinu Gunnar Jóhann á að baki langan sakaferil á Íslandi hann hefur meðal annars hlotið dóma fyrir

nauðgun stórfelldar líkamsárásir fjárkúgun frelsissviptingu þjófnað fíkniefnaakstur og

bróður sínum vegna hótana í hans garð norskir fjölmiðlar hafa sýnt málinu mikinn áhuga og slá margir því upp að Gunnar Jóhann skrifaði færslu á Facebook skömmu

áður en hann var handtekinn þar sem hann virðist játa að hafa skotið bróður sinn norska lögreglan sagði við fréttastofu í dag að Gunnar hafi enn ekki verið yfirheyrður en það verði gert síðar í vikunni rannsókn á vettvangi er enn í fullum gangi í samstarfi nokkurra lögregluembætta verið er að taka skýrslur af nágrönnum Gísla og skoða alla fleti mennirnir þrír

sem er lítið sjávarþorp í Norður Noregi síðan Gunnar og hinn maðurinn voru handteknir í hafa þeir verið vistaðir í fangelsi í

leiddir þar fyrir dómara nú undir kvöld væri þarna inni með túlk og í geðshræringu

grunaður um einhvers konar aðild að málinu

frestur rennur út í fyrramálið

er þreytt og

persónuvernd hafnaði í dag kröfu lögmanns fjögurra þingmanna um aukna gagnaöflun vegna

lögmaðurinn kvartaði til Persónuverndar í desember vegna leynilegrar hljóðupptöku Báru Halldórsdóttur á samræðum sex þingmanna fyrir mánuði fór lögmaður þingmanna fjögurra svo fram á að fá meira myndefni úr öryggismyndavélum yfirlit yfir greiðslur til Báru ásamt

yfirliti yfir símtöl og smáskilaboð í niðurstöðu stjórnar Persónuverndar kemur fram að stofnunin telji sig ekki hafa heimild til að afla gagna frá fjármálafyrirtækjum og símafyrirtækjum vegna meðferðar

hvað finnst þér um þessa niðurstöðu það er ánægjulegt að þessi hluti málsins sé frá

hafnað sem var nokkuð við búið nú hefur persónuvernd sagt í dag að

niðurstaðan muni liggja fyrir um miðjan

búin að segja frá því nýlega

gangur virðist vera á samningafundi iðnaðarmanna og Samtaka atvinnulífsins

hjá ríkissáttasemjara fundur hófst klukkan tíu í morgun og stendur enn í framhaldi af fundi iðnaðarmanna með baklandi sínu í gær lögðu þeir fram nokkur áhersluatriði á fundinum í morgun nú er verið að vinna í texta en það þykir góðs viti þegar kjarasamningar eru annars vegar áfram í kvöld en líklegra þótti nú fyrir fréttir að fundir yrðu frekar aftur á morgun en

fram á nótt hátt í sjö hundruð flugferðum var aflýst í

í dag vegna verkfalls flugmanna flugfélagsins

á sjötta hundrað flugferðir falla sömuleiðis niður á morgun flugmenn félagsins eru um fjórtán hundruð og þeir krefjast meðal annars breytinga

á vinnufyrirkomulagi og vöktum verðmæti SAS hefur rýrnað um hátt í níu milljarða íslenskra króna frá því forsætisráðherra segir að túlkun dóms Mannréttindadómstóls Evrópu vegna Landsréttar sé deilum háð og því mikilvægt að láta á það reyna hvort efri deild dómstólsins taki málið fyrir formaður Viðreisnar segir að beðið sé eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn leysi innanflokksátök um hver verði næsti dómsmálaráðherra fyrsti þingfundur Alþingis í dag að loknu páskahléi hófst eins og jafnan á mánudögum á óundirbúnum fyrirspurnum til ráðherra eftir að formaður Miðflokksins hafði spurt

forsætisráðherra um hvað lægi á að innleiða þriðja orkupakkann var röðin komin að formanni Viðreisnar sem spurði forsætisráðherra um hvaða tímarammi væri til staðar til að bregðast við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu varðandi skipan í Landsrétt

Andersen vék sem ráðherra þegar dómur féll menn bjuggust ekki við þessari niðurstöðu þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra að því hvort að það hafi ekki verið hvort að þetta mál sé ekki í forgangi

að klára koma skikki á það hvernig við við högum skipan í Landsrétt forsætisráðherra segir ákvörðun ríkisstjórnarinnar liggja fyrir um að vísa málinu til efri deildar Mannréttindadómstólsins og

ekki liggi fyrir hvenær hún taki það fyrir þessi dómur varðar

og skipan þess í landinu en einmitt líka vegna þess að túlkun þessa dóms hefur verið á reiki og eins og háttvirtum þingmanni er kunnugt þá hafa sérfræðingar ekki verið sammála um hvernig eigi að túlka þennan dóm og þar á forsætisráðherra við hvort dómurinn varði þá fjóra dómara sem ekki voru í hópi þeirra fimmtán efstu á lista

hæfnisnefndar en aðrir haldi því fram að málið varði alla fimmtán dómarana formaður Viðreisnar gaf ekki mikið fyrir svör forsætisráðherra mér finnst þetta mál vera dæmigert fyrir ríkisstjórnina

það er verið að bíða eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn leysi úr sínum innanflokksátökum um það hver eigi að verða dómsmálaráðherra núna á næstunni

taki efri deild ákvörðun um að taka málið fyrir geti það tekið alt að j Sigfússon forseti Alþingis hvernig ætlið

þyngstu málin fram að þingfrestun

með mál frá stjórnarandstöðunni þau

með mál frá stjórnarandstöðunni þau stjórnmálaskýrendur á Spáni gera ráð fyrir löngum stjórnarmyndunarviðræðum eftir þingkosningar þar í landi í gær

enginn flokkur fékk nægjanlegt fylgi til að geta myndað stjórn án aðstoðar annarra en forsætisráðherra og Sósíalistaflokkur hans fengu þó mest fylgi Spánverjar ganga næst að kjörborðinu tuttugasta og sjötta maí þegar kosið verður til bæjar og héraðsstjórna og héraðsstjórna og Evrópuþingsins ólíklegt þykir að ný stjórn verði mynduð fyrir þann tíma skólastjórnandi skólastjórnandi og foreldrar á Akureyri furða sig á stefnuleysi í skólamálum tryggja á börnum leikskólapláss í haust með færanlegum kennslustofum en framtíðaruppbygging Lundarskóla

dagvistunarmál voru í brennidepli fyrir síðustu kosningar og er aðalmarkmið meirihlutans að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla nýr

rís við Glerárskóla á næstu tveimur árum í fjárhagsáætlun er einnig gert ráð fyrir fjögur hundruð og fjörutíu milljónum í stækkun Lundarskóla og viðbyggingu leikskóla sem hefur verið á plani

frá nítján hundruð sjötíu og fjögur að sögn skólastjórans sem fundaði með Akureyrarbæ í vetur þá leikskóla sem búið var að grófteikna og leist okkur bara mjög vel á það enda ber húsnæðið ekki núverandi fjölda nemenda og starfsfólks en skjótt skipast veður í lofti vegna lokunar fimm ára deildar við Glerárskóla vantar skyndilega leikskólapláss í bænum til að bregðast við á að setja tvær færanlegar kennslustofur við

Lundarsel á lóð Lundarskóla svo að öll sautján mánaða börn komist að í haust verkið hefur verið boðið út og er áætlaður kostnaður um hundrað milljónir

eftir því sem ég

kemst næst þá þýðir þetta að öllum framkvæmdum við Lundarskóla verði frestað um óákveðinn tíma hvað það þýðir veit ég svo sem ekki alveg en ég geri ekki ráð fyrir neinu hér næstu tíu árin

Elías segir að foreldrar hafi áhyggjur og þeir sem fréttastofa hefur rætt við furða sig á stefnuleysi barnafjölskyldum fjölgar í

og bærinn stækkar ört til suðurs með

Naustahverfi og

en engar fjárfestingar í grunn eða leikskólum eru fyrirhugaðar á þessum svæðum að frátöldum færanlegu stofunum mér finnst kannski skorta ákveðna framtíðarsýn um hvað við ætlum að gera hvernig

að byggja upp í í

að bregðast við ef nemendum fjölgar á einum stað

hefur verið að sniglast í kringum báta undan ströndum Norður Noregs undanfarið og þegar sjómenn fóru að huga betur að hvalnum kom í ljós að belti

fest á hann þeim tókst að ná því af

að beltið er rússneskt norskir segja búnaðinn líklega fyrir myndavél og mögulega hafi hvalurinn verið þjálfaður á vegum rússneska hersins

ekki við það þeir hafi þjálfað mjaldra um árabil en kannast ekki við að hafa neina

á sínum snærum kvikmyndahúsagestir um heim allan greiddu um hundrað fjörutíu og sjö milljarða íslenskra króna um helgina fyrir að sjá

starfsmaður nexus segir að vinsældirnar megi meðal annars rekja til þess hve mennskar séu í raun avengers endgame sló aðsóknarmet um heim allan um helgina ekki bara í Bandaríkjunum myndin var

erlenda myndin á frá upphafi í Kína og hér á landi eru viðlíka viðtökur sjaldséðar samkvæmt upplýsingum frá Sambíóunum seldust um þrjátíu þúsund fjögur hundruð miðar á myndina á þessari stærstu fimm daga þetta er upphæðin sem

til að sjá Avengers endgame um helgina þetta eru tæpir hundrað fjörutíu og sjö milljarðar íslenskra króna næstu vikur munu svo leiða í ljós hvort myndinni tekst að toppa hagnað

kvikmynda allra tíma fyrst við á hvíta tjaldinu árið tvö þúsund og níu allar helstu ofurhetjur taka nú höndum saman gegn óvininum

og ég held að aðalástæðan fyrir því og hvað þær eru allar mennskar þetta eru allt

tengt við á einhverju einhverju leveli myndin er vel á þriðju klukkustund hundrað sextíu og ein mínúta til að gæta nákvæmni áhyggjur af því að lengd myndarinnar myndi fæla bíógesti frá virðast hafa verið óþarfar og þau greinilega mörg sem sem vilja vita allt um örlög myndinni ég er ekkert viss um að

þeir munu ábyggilega halda áfram að mjólka kúna

fékk gagnrýni fyrir að hafa ekki lagað

verður fremur hæg breytileg átt skýjað með köflum á Suður og Vesturlandi og skúrir síðdegis en þurrt og víða bjart á Norður og Austurlandi hiti verður víðast á bilinu fimm til fimmtán stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur

eru í höndum Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar við skulum sjá það helsta sem reynslumikil

úr Val segir það enga tilviljun að kvennalið félagsins hafi unnið alla titla sem í boði voru í handbolta og körfubolta á nýafstaðinni leiktíð Breiðablik ver Íslandsmeistaratitil sinn í fótbolta gangi spár eftir fyrir

maðurinn sem grunaður er um að hafa orðið hálfbróður sínum að bana í Noregi var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald nú undir kvöld hann á að baki fjölda ofbeldisbrota hér á landi persónuvernd hafnaði í dag ósk lögmanns fjögurra þingmanna Miðflokksins um frekari gagnaöflun í og símafyrirtækjum vegna kvörtunar þingmannanna um tólf hundruð flugferðum hefur verið aflýst í dag og í gær vegna verkfalls flugmanna SAS flugfélagsins samningaviðræður ganga illa nýjasta sló aðsóknarmet um allan heim um helgina áhorfendur greiddu samtals hundrað fjörutíu og sjö milljarða íslenskra króna í aðgangseyri sást undan ströndum Noregs um helgina með belti um sig miðjan norskir